Nzi nomb ndi kuli ne lidiku lilala kuli gwo emwaya wanje mulaisamu nza nzigalie tza hanya nambati mawaidha nambola nna somenya ndi omenyaa bulahi dabe, kenyaa nomenyaa ndi obako na abundu hoho wa olange lataa lilia mala embalaa nogola egasi ya okala hiyo ndio ganaganiaku burahi nomba tzinganakani na ambulaa namna hii oenzaku na tsisendi tzinyi zuzu ozie onzeku abundu kandi kali ni watula wanywe mulima gobahi, oli otzie abundu handi onyolekoho omurimi yani kali diku llala nikali oilana wenyu obeku na murimi abundu no onyala kutzia oene ila ndulo. Somulina wange wali nambola ndiyo namala nitzikaza kabisa nambenza etzisendi ndayanza etzisenti, ama amang’ondo nanyolaku amang’ondo amaku zuzu ninzia nambezaku abundu ninyolakuu murimi. Ksnanywa emala embenzaks ninzikandi maambora ina wa ndi yangona sana kuzinganakani chikila yambola mbenzeko abundu ndakoraa shia naro kunara, mala ndanyolaku abundu wang aananga litaa liange. Sasa mmbolaa abandu bandi kumsnyi noaiba nenda abandu bandi babezaa muno ku kuikaraa ndi kuikaraa, oikarange nomanyi wiika ndi obehe ndi ama omenyi ndi otikale tza dabe venekaa kukoleku egasi oma oenemu tzisendi uenzeku abundu ama, umbokeleku inyumba inyumba endahi, abandu nebahenzaku bamanya abundu ana abihe bulahi. Sasa lwa emborna nomenya, amenya, amenya sichira limenya tsa ilibahe dabi kinyaa omanyeks hakuzizaa, kuzizaa hai.